مادتي المفظلة بالمدرسة كانت اللغة العربية، حبيتها مرة لإنها كانت مليانة بلأدب والشعر والقصص، كانت لي فرص أتعلم عن ثقافة وتاريخ بلدي يعني من خلال النصوص ،كمان حبيت الكتابة يعني كانت فرصة أجدر أعبر فيها عن أفكاري ومشاعري، كل هذا من خلال إني-من خلال ها المادة المميزة.هي جد-جدا مميزة بالنسبة لي.